මම ආහාරයට ගන්න ප්‍රිය කරන <hesitation> මගේ සංස්කෘතියට අනන්‍ය වූ ආහාර වර්ග මතක් කරනවා නම් <hesitation> කිරිබත් <hesitation> කැවුම් <hesitation> කොකිස් <hesitation> ආස්මී <hesitation> අතිරස <hesitation> මුං කැවුම් <hesitation> වැලිතලප වගේ <hesitation> ගොඩක් ආහාර තියෙනවා. මේ වගේ ආහාර විශේෂයෙන්ම <hesitation> අපේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද <hesitation> වෙනුවෙන් <hesitation> සහ අපේ <hesitation> විශේෂ සංස්කෘතික <hesitation> දිනයන්හිදී මේ වගේ ආහාර <hesitation> අපි බොහෝ විට හදනවා. <hesitation> එවැනි ආහාර වර්ග <hesitation> <noise> අපේ රටේ ඈත අතීතයේ ඉඳලම <hesitation> විශේෂ අවස්ථා වලදී <hesitation> සෞභාග්‍ය දනවන <hesitation> ලක්ෂණක් විදියට අංගයක් විදියට <hesitation> ඒක දිගටම කරගෙන ආපු සිරිතක්. ඉතින් මෙවැනි ආහාර <hesitation> එකිනෙකා අතර හුවමාරු කර ගැනීම <hesitation> වගේ දේවලුත් මේ කාලවල් වලට සිද්ද කරනවා. ඉතින් <hesitation> ඒ ආහාර <hesitation> තමයි අපේ සංස්කෘතික වශයෙන් විශේෂ තැනක් ගන්න ආහාර.